बिरलों बारे मा कुछ गलतफहमियां लोंगों दिमाग मा रैंदी। कि कै बिरला रस्ता काटियाली त जै काम कू आदमी जाणू ऊ काम नी बणदू। यह लूंखू अंधविश्वास चा। और अगर कैन बिरलू मारियाल त बुल्दन की हंन्यता भी आंदू। वन त कै भी जानवर नी मन चैंद। खासकर बिरलू त बिल्कुल ना।